Epɛ dɛ ehyɛ wo da ase yie a, eda soɛr a bɔ wo mpae iwie a megye dzi dɛ ndwom bi wɔ hɔ a botum etsie ewɔ ɔannko w'aso m'. Mmbɔ ndwom no bebree dedeede na etsie. Annyɛ dɛm so dze a ano dze epɛ buukuu bi a ɔyɛ enyika na akenkan. Ɔba dɛm na epuei a anapa no w'adwen mu da wo hɔ ehu dɛ ayɛ biibi a ɔsom bo ntsi emi ɛne nye kwan a musu dɛ ebotum afa do ahyɛ wo da ase yie.